Bueno, parte ja ku chaka ía ku fití nu naní fítichí, ohí se sa´ava ka´ayo, yua ku pero sunjo koa yuka soní ío alí yúno nchuta yua noche te ío kíntí koa kasarte nodor te keitatí pero ío kítí jaa nchaa nu ntucha.